Pues jue, koch dun na nax tokatyë es kot's xuy tyam jedun maok kot's jue jëch nax nëmay tudujk hora jadunëch dun nax nëmay pero jue dun jya nëkudujtë ko'o dun mabë tuktuk hora, jadun jedun jya nëkodujtë.